Pos yo lo sientu peru piensu nel tren i me vieni el PSOE i comu mos llevan enreandu i mareandu con que mos van a trael un tren dinu a Estremaúra dendi los tiempus dela menistra Fernández de la Vega. Las estremeñas estamus mu caldeás cola hava del tren. Chica hava mos tienin prepará, pahi que semus comu españolis de segunda crassi. I lo que mos quea porque pahi que va pa largu.